أه عملت ده كتير، يعني في مثلا مدرس مكنتش بحبه في الثانوي لأن هو <hesitation> كان أسلوبه مش حلو، فلما قابلته بعدها <hesitation> يعني <hesitation> عملت إن أنا ببص في الموبايل وإني مشوفتوش وكده، و <hesitation> اتكرر الموقف كذا مرة يعني أكتر مش مرة واحدة <hesitation> فلأ بعمل كده كتير، وكذلك حتى مع ناس مكنتش بحبها وهما قاعدين جنبي في الميكروباص وكده عملت نفس الحركة.